كنت هفضل الموت قبل شريكي لأن موت شريكي دا هيسبب ألم عاطفي كبير جدا <hesitation> و <hesitation> هيكون صعب عليا يعني الموضوع ممكن مقدرش أتعافى منه بعد كده وفي نفس الوقت هي فيها جزء من الأنانية لأني انا بدور على أني أريح نفسي